Ny fomba andrisihana ny ankizy hanao- hanao fanatanjahatena misimisy kokoa: de asiana fifaninanana mba hampazoto azy ireo. Ary ampafatarina azy ireo ihany koa ny tombotsoa azony avy amin'ny fanaovana fanatanjahatena. De asiana fanatanjahatena mifanaraka amin'ny taonan'ny ankizy tsirairay.